Arti kehidupan kite to mata to mawiaren ti'i te kite makinawi sio to kawasa sep ise tona mei kite awa to kaman ti'i winei nei indak ne kite one-one renti na ema nie hudup wawian kite ku mangase one sigunane ara sua'ne era towi ma mamake pikiran kita sasakite apa to one kite putar tiatas mangase serorario singkat tuang kite apato to kuma se berguna si simangase sep kumangase kong tinya experince is the best teacher perangalaman guru yang terbaik ti pawomanku si mangase ara sua'ne kumu ma majadi tomata to berguna